मैं भाई था सबसे माफ़ी मांग चाहूँ कि भाई मुझे आज लेट हो गया हूँ। मैं मारे सामने असा की समस्या फ़सी थी कि मुझे कहे भी नहीं खे सकूँ। मुझे गर से तो टेम से चालियो छो। पर जैसे ही मेन रोड पाए हो तो वहाँ जाम लाग गयो। जाम लाग गयो तो गणाई देर तक लाग गयो ही रहे हो। मु कम से कम देड़ गंटा तक उल्झो होगो। देड़ गंटा तक मैने ही जानियों की नहीं जाने हो कि मुझे कहीं। कशा इटू, कशा नहीं इटू। जाम भी गणो टेम को लाग रहे हो। तो डेढ़ घंटा पांचे दीरां दीरां हल्को हल्को जाम ही डबा लागियो तो भाई मुझे उनके ला ही हितियो। टाइम तो ला गई है आदों घंटों वह हो गया हूं वह कर भी गई सब मारी गलती पर शैत्री है कि मैं इन और कोई। दूसरे रस्तों देख लेने चाहिए तो अपने अपने कहा रहा हुआ गया लेट तो हो गया तो भाई मुझे तरह से माफ़ी माँगो। आगे से गलती नहीं कराएंगा अगर जान रखूंगे मुझे जल्दी डबा को परियास करूं तो मारी तरफ से तरह से माफ़ी माँगो।